मेरा जु छिन पाँच से सात ख़ास दोस्त छिन अर ऊंगी उम्र भी मेरी जतरी ची बाइस सी तीन साला भीच मा मेरा दोस्त छिन अर मेरा दोस्त स्कूल अर कॉलेजा गे ही अभी तक छे छिन जू ख़ास छिन।